പുബ്ലിച് ത്രന്സ്പോര്തതിഓന് ദേപേന്ദ് അപു നിഥ, ഏദ്ദ ചോന്നേച്തിവിത്യ് ഇഥുന്ദ അജന് പുബ്ലിച് ത്രന്സ്പോര്തതിഓന് അധ തനുല്ലി। ഭുസ് ഉപദു, ത്രൈന് ഉപദു, അധ തനുല്ലി। അധ ചോന്നേച്തിവിത്യ് ഓലോ ലുജ്ജി, ബോക കേല രോഉതേ ഉന്ദി ഏന്കു, ഓന്ജി രോഉതേ തുതു പൌര അപു ജി, അഥ തിമേ ബുദി അനു ഏന്നനി ചര് കോനുല്ലി। ഛര് മുസ്തു ചോന്വേനിഏന്തു, ഛുവു ത്രഫ്ഫിചുദേ പ്രോബ്ലേമു അവു, ബോക കോസ്തില വന്ത ജസ്തി ബരു നന്കു। അധ നമ സോന്ഥ ഗദി ഇഥിന അഥ ചോമ്ഫോര്തു, വിത്ല ഥിക്കു ജി। ഏന്കു ദുര ഓല പോര ഏഥു നമിനി, ബോക രോഉതേ സരിഥുന്ദ ഏന്നു പുബ്ലിച് ത്രന്സ്പോര്ത് അധ തനുല്ലി, ബുസ് ഉജിന്ദ ത്രൈനു। ഓന്ദ ഉന്ദ ശോര്ത് ദിസ്തന്ചേ ഇഥു നമിനി, ബോക അഥ ചോന്നേച്തിവിത്യ് ഉജ്ജി, പുബ്ലിച് ത്രന്സ്പോര്ത് അധ ഏന്ന പഗ ഏന്നനി ഗദി അധ തനു മേഅ। ഐഥ അഥ ചോന്വേനിഏന്തു, ചോമ്ഫോര്തു, ഓല കരന്ദു।